الحقيقة انا نخير نقعد فوق <hesitation> الكورسي يعني الكورسي حاجة بسيطة وحاجة تع بلاد وانا نحب كل ماهو بسيط انا منحبش نريح يعني على الارض ديراكت ولا نريح على الفوتاي نخير الكورسي يعني دنيه تقعد عليه اليز راك بخير كي تكمل تنود وتروح كورسي يعني هو ماشي- يسهل ويعني حاجة مليحة زحتا حنا فالدار عندنا كورسي شباب كورسي تاعي على اسمي كرسي بزاف شباب صنعهولي جدي صنع بالحطب و- وكدا وكتب فيه اسمي يعني انا جد فخور ب- بالكورسي ديالي هديا لبيها انا دايمن نحب الريح على لكراسى